<hesitation> Raha karazana menaka ampiasaiko ndraika karazana roy: huile tropical de aminà sakafo ohatra hoe <hesitation> le magnendy <hesitation> l- laoka regny, iregny zany tegna ampiasako anazy satria iny zany mitazona sirony fa misy ndraika le huile végétale lay varotan'olona aminà raha io a, de iny zany ampiasaiko raha ohatra hoe mamboatra mofo <hesitation> amidy mbanà mofo hohanina ao ana- an-dragnonay zao.